Ito ca chile poquito, poquito alemu, nihcua papuya, nicpicaroua papuya ua nictlalilia tzocotzi alemu ua istal ua ya necua, uhm u xantiah, xantia noyihqui, a senteh chilito nihcua, ca tzihtziquetzi alemu ua nihcua uhm.